ازا كان على الاختيار بين الحصول على النقود او الهدايا في عيد ميلادي، ساختار الهدايا. السبب في زلك هو ان الهدايا غالبا ما تحمل طابعا شخصيا وتعكس اهتمام الاصدقاء والعائلة بي. <hesitation> اشعر بالسعادة عندما يفتكر الاخرون فيما قد يعجبني او ما احتاجه، وهزا يجعل الهدية اقصر قيمة، بالاضافة الى زلك الهدايا يمكن ان تكون تجربة ممتعة سواء كانت شيئا ماديا او تجربة مسل الزهاب الى حفلة او نشاط معين. <hesitation> النقود قد تكون عملية <hesitation> لكنها قد تفتقر الى العاطفة والتفكير الشخصي.